<noise> Gabpa a we shin fuyom. Kamar dungo fundo gabpa kar dikkiru am keen kan, li ti wuji. Kar fuddo shik gabpa ma dero dabal shankar dabalma, ma peno ku pira sosai dakkuilani, pida yiko daakam kar fudo shikki ka swan keen, ka ma fuddokko shikki ma kamnin we shi a wallam ta peramo ti shikki kama fuddo shikkin ma a dero wamom. Kar iya sadini kan pattina ti wuji kan lu amma wuji ti wuji, kama liko amma li wu ka penon patton gabpai kan la wuko shikki, kama wumugo shikkimo ka wummugo shikki yiko bulak bulak gabpa shikki shaako. Teen shikki mo ɗoi kan ma we shi a wallam dai saakon ta andoi ammii kan penen tadi, kema tadi ko, kan penan piro wuji shi kan pena shovon mandi wuji mu ibu wala, kama tadiko kan fuddo shikki kam pena lun dikei, ka ma likko dikei kan penan patto we yi naa yiji ma sa shin twiimoi, maja i-i yalam yalam sin twi. Kama likko yalam shin twi ka penan sattu swan billan kan piro wujii, wuji ma ilikurgo kan penna kettu wu wushipani wapatton ta gabpai wato kan kankra maja soonvoi albassa kama kankurko kan penen kittu swan kan patton, kama kerina swan kam ma wu shikii, doi, kara tura pidua pipillu doi kan pipillu kan pilua shikki moi doi kan patton doi kama patugon she shanga penngo wenmo kurko kurko doi yigo wall she dipee taka pittu toomom.